Mariyaasoo, boŋ, nte. niŋ nsawoo, mu, nbe musoo miŋ soto la a be tara la suo kono; ate ka dindiŋolu topotoo; hani, hani ka taa saatee kono ate wara la a bulu parisiko musoo naata wo le kanma. Niŋ a ye a tara kee mu i ti i ka duŋ, i ka bo. i ka feŋ naati. i la musoo ňanta sii la suu le a ka dindiŋolu topotoo wo lemu musoo la dookuo ti. Nlafita a wo ňoŋ maa le la,.